Ñ'asany ñy fikomy moa aminy ñy fikomea ñy volo: <shushes> ñy fikomy natao handrena ñy volon-teña. ñy volon-teña mivontavont'eñe. -Natao hampivory ñy volon-teña an-tany raike lafa teña mibango aze tsy mibongobomgo ie. ro tsy sahira koa teña fa la milamy soa ñy volon-teña ;zay ñ'asany ñy fikomy.